گُرُتوَاکرشن توں بِنا اک دُنیا، اک اَیہو جہی دُنیا جِتّھے گُرُتوَاکرشن موجود نئیں ہے۔ بہت حیرانی تے عجیب لگے گی، لوک ہوا وِچ تیر رہے ہون گے، مِٹّی تے پَیر نئیں ٹھِکّے ہون گے، کراتے مارن لئی مخصوص تکنیکاں دی لوڑ پوے گی۔ جےمیں زمین ’تے بنن گے، کمبل یا لباس، منگروں، لاب، <hesitation> سپیس فلائٹس۔ لوک ہوا وِچ تیر کے سُرکن دے جہازاں دی اُڑان حساب ہون گے۔ وِگیانک نمیاں تکنیکاں تے گہِرے وچاراں دے وِکَلپ وِکّسد ہون گے۔ رچناتمک کلا ہوا وِچ تیر دے انوکھیاں کلا کرتیاں بنن سکّن گئیاں۔ <hesitation> موڈرن شہری کھڑا ہوا وِچ کھڑا دے نمے طریقے وِکّسد ہون گے۔ نقصان، چلن وِچ مشکل، گُرُتوَاکرشن توں بِنا کنٹرول کرنا کٹھن ہووے گا۔ ایمان دی سونسیئاں عمارتاں نوں ٹھَہر رکھنا مشکل ہووے گا، جیون دی لگت تے خوراک، پانی تے ہور آپ شے چیزاں ہوا وِچ اڑدیاں رہن گئیاں۔